كنت حختار انه يكون عندي القوة انه اقدر احذف الذكريات السيئة من عقول الاشخاص، لانه هذا الشي يعني اثر مرة وانا اعرف ناس وقفوا حياتهم بس بسبب اشياء صارت لهم بالماضي، فانا احس ذا الشي مرة يأثر، فاذا انحذفت هذي الذكريات حيرجعوا اشخاص طبيعيين ومبسوطين.